N'dara man nga fokoy nduv a skwi man zhigilè n'ga kada. dara man nga fokoy nduva a day mam ga, zhigilè a ngau nawa nawa ba. kinè gada kinè da gadka zhigilè awaynga bi a kinè gadbi zhigilè awaynga, ay <hesitation> nènga ramka nga nènga a faka nga hud, mamga anga ashika auda anga gi nawa nawa ba, ha nga shidan gidè a zhigilè kabi ka, di man avina sat di man a fi ndiv di kabi ka. sai man nga fi nduva a zhigilè, zhigilè sai man nga fi ndav. aka gau ndawa ndawa ba allahamdillahi anga gadana zhigilè nga, nga fokoy nduv a dlay ga, nga fokoy nduv, ndo di man ag fi nduv agau kèkè, man fi nduv ngaya azhè azina ka ngèchè skwi, man fi nduv ngaya azbi azina kalamana a skwi ndo ka gi ndawa ndawa <hesitation> skwi fi nduv sè dakwa skwi man zhigilè awaya, man kafi nduva abi kè ta wahal ngaya aka ay nga fokoy nduv a skwi man nga fi nduva azhigilè Nènga sun skwi di man yè fi nduv aba aka, ka ngèchè chivid man aka dè avogwa. ay gada kinè a dlay mamga skwi nawa nawa man zhigilè avaka allahamdillahi a zhigilè ga, yakanga a gadana a zhigilè, ay di man agada ahh zhigilè ba awayy ba, <hesitation> kwas man ka fi nduva bi kada gi kè, kada kojina a skwi zhigilè dè? Zhigilè a fakanga agid ma ko nawa nwa angatska ka ba alhamdullilah aka gadana a zhigilè, man a fi nga a <hesitation> indala ma a dalaga nè ba nènga a gi skwi, nga zlaha agi skwi nga anga dè? Wahal nawa nawa man zhigilè a finga apa ba sai nga fi nduv. tunda man skwi man nènga agau skwi na nga fokoy nduv a dalay mamga. skwi di kojina fi nduv azbi ko man vi ngaya ngèmè ngèmè ko man ka vau, tèmèrè sai man kafi nduv sa kabi ka skwi di kojin anènga azbi, a skwi man zhigilè a ngau nga fokoy nduv, nga gudasa ba nga fokon nduv chaman skwi zhigilè agata skwi m'bi biya a wuday nènga abi ay, agana <hesitation> a nènga abi sa skwi m'bèla Gan godiya ginè gana gana. allahamdillahi zhigilè ga aka gan. kinè tsina kadè dalay mamgakinè da gada, gadka zhilè finga a wahala bi, skwi nawa nga kudakonva a zhigilè nga kudakonva a gomnati, kinè gi nawa nawa nawa ha, kinè rikda fanga nga ma nga giya sata a kinè bèda. nga gu mbèla nga dè. nga mbèla kabi ndzinga sata ka a zhigilè a tsuko a hal mana a boko haram sata bèka halnga, zhigilè agau a pau di halnag di maka skwi mbèla kabi ba nga giya ginè. kinè gau ngasa ba a zhigilè a gada ba ka nga giya ginè nga zlaha, nga zlaha a nga fi nduva a ka ndo bi nènga nawa ba ka away da gau kata away da gau kata, away da gau kata aka gad sèka zhigilè a ramka kabida, zigilè a tsuka tè hud mam ngay kabi da, nènga a fika apa nènga a fika auda Kashik di man kashikè gari ba aza avungay bi, wando ba aza tèvizi ngay bi, nèngasa kafi wando avizi kashikè tèhud mamngay dok. kava a shika gari tè vizi ngay bi wando a tè vizi ngay ba ka shika ama ngas ka. ama ngasa bèka yè fi nduva a zhigilè a ba akèka, yè fi nduva a zhigilè ba kakda sèka aka ngots nawa nawa bèka allahamdillahi aka gayna a zhigilè, yawa a zhiglè ga ka kafaya gid kaza chamaya a tèva aka kabi di ma ka zhigilè agay kata ma ndo gay kata ma, ma zhigilè kabi ka, ma zhigilè kabi ka gak kèkè a zhigilè bèka nènga a gaka nènga a za chèka auda dava, ama di man zhigilè a gay kata ma yè fi nduva ba aka, ka tè wahala ngidè aka, a gidè ngasa a dalay mamga nga fokon ndav nga a nga ndzokon nga kinè tsina day ga sa man yè gada kinè a dayi maffa zura sè kadè, vagau mizlinè a mana gagsa ndawa ndawa bèka dogodo god